rangii akhii dhahabu tunen dhib yethee Lilah pipilifti woo adhuu itjethu iliti siijethi hipipilfti inamaanen dhib yed fedha aminen ishinen yaani won ishin dhib yethee dhagariftu yaani won akhaa pesaaafaa won thamania thaa akasisun akhan dhaniii garinn akasisunen garii ghughurdha hammaa dhub rangi thun rangi thamani ghudio hamtuatiii inamanen dhiib yed fedhaa